<hesitation> Fermentation zao e <hesitation> agnisan'ny <hesitation> magnova <hesitation> a hagniny ary zava-pisotro satria zao e <hesitation> jus de raisin zao raha ôhatra hoe fermentegny zao igny de lasa mivadiky divaigny de <hesitation> a raha koa, <hesitation> tongolo zao raha ôhatra hoe atao agnaty vinaigre elaela e de lasa <hesitation> tsy <hesitation> masiaka be o, de avake koa lasa tsy mahamaîmbo vava de lasa tsaratsara koa tsiron'azy.